ஒரு செயற்கைக்கோள் சுற்றுப்பாதையில் நிலைத்திருக்கும், ஏனெனில் பூமியின் ஈர்ப்பு விசை அதன் முன்னோக்கி உந்தத்தால் சமப்படுத்தப்படுகிறது, இது பூமியை நேரடியாக நோக்கிப் பதிலாக விழும் அளவுக்கு பக்கவாட்டாக வேகமாக நகரும், அடிப்படையில் நிலையான "விழும்" இயக்கத்தை உருவாக்குகிறது. சுற்றுப்பாதையில் விளைகிறது; இது ஒரு பந்தை கடினமாக எறிவது போன்றது, எனவே அது நேராக கீழே விழுவதற்குப் பதிலாக ஒரு வட்டத்தைச் சுற்றிப் பயணிக்கிறது. ஒரு செயற்கைக்கோள் இரண்டு காரணிகளை சமநிலைப்படுத்துவதன் மூலம் அதன் சுற்றுப்பாதையை பராமரிக்கிறது அதன் வேகம் ஒரு நேர் கோட்டில் பயணிக்க எடுக்கும் வேகம் மற்றும் பூமியின் ஈர்ப்பு விசை அதன் மீது உள்ளது. பூமிக்கு அருகில் சுற்றும் செயற்கைக்கோள் வலுவான ஈர்ப்பு விசையை எதிர்க்க அதிக வேகம் தேவைப்படுகிறது.